Ra maiñ ni mas ru siesre nac cabai nic chine ri ne beñ daiñ cheuli rca ra shi lom sies rca ra shi lom chic lla de chine rsagu beñrashi sa ca llaäc o doob nic sies sa riet rashi ri ne rashine ro palenk llet ra bur o ra maiñ nic te meid suaveru rsa rashi suav ga rep rashi llet sigac china riet rashi con doob con llaäc mertis suabga suabga llet encambio ra cabai ra nic bro por ni bro rashi diip rashi bro sheuc rashi ra nic cheuli ru rashi con cheuli ruñrashi guant rep rashi con riet rashi lom lla de nu sa ra ra pitseñ ra nic chine ri beñ gots pitseñ par ni gac rashi godid rgac rashi cashi nuc gac rashi ra hui com lla de rieñ quiaj rashi te si ruid que si rca rashi carreil ri shuñrashi par gal nic ri ra beñ daiñ gots ga rinas rashi ri guitk rashi manga ish rine sa ra shi beuk ra par shiat lo manga per sigac nunk casi nunk guñrashi gan por ni sies ra manga nunsi saca kiubeñ te manga chic ruñbeñ fai con balga china rca rashi carreil lla de shuuñ rashi pues minit lo tirashi tiru rashi gia na sic sa ra beuk ra por gal nic ri ne ra beñ ra beukga sies ra beuk nunci ruirashi lo te manga te lo te pitseñga Ri shuñgac rashi rrinal rashi manga sies toste ra manga nubuelt- nubuelt si rga ra manga raulla ra beuk dets manga cuit ra manga lla de rdiqui dingui beuk ra manga que si rcuagac ra beñ den- den geitk manga ish per ra beuk siatesa rsuñ ra manga nu- nu si sa manga ra porque nu sa ra razga ra suabga sa nu ra manga shet- shet sirbdi par daiñ llet ra maiñ ni sirb pa daiñ nic <hesitation> ruñrashi guant siate ta sa par llal re nis rbes rashi ruñ toste rashi guant lla de roc sa ra maiñ ni suabga rsuñ nac ra goon ish ra nic mertis rsuñ carashi peru no tant mertis normaletis <hesitation> rga gac rashi conjunt con ra tortuj ra nic ra par lo llú shet sheta sies rashi rga gac sa ra shi roc nubuelt riet tau ra maiñ rashi ro lliú roc llet bal len nis ru rashi roc si sol sies rashi roc rcha form ni rsuñrashi ruñ rashi nadar roc sies toste ra manga roc par giarashi riet rashi ta len ñetga ta shan shan ta lo llú rseñrashi lla de ste sa ra ra bur sa ni nia nga ra nic sigac suabga rsa rashi sheta sa te rashi sies sol tis china rapbeñ por cha rashi rnibeñ. Rap beñ por let tla cos dets rashi ten sal sarashi sies ru per sic tis rapbeñ por sutis dets rashi den sa ra shi sies llet bal teeb rashi suab suab rsa rashi.